Hobõsil olõ-õi nii pikäq kõrvaq ku iisliil. Iisliil ummaq maru pikäq kõrvaq. Tuupoolõst nä ummaq hobõsist tõistsugudsõq. Ja nä tegeväq ka tõistsugust hellü ja nä ummaq vähämbäq ku hobõsõq. Ja nä ummaq rohkõmb lõunõmaal. Meil siin väega iisliid olõ-õiq.